इंडोनेशिया या देशान एक पूर्णविराम। सात दशमलव पाच दशलक्ष वर्षां पायली माणसाच्य इतिहासाची । नोंदणी आसा <hesitation> जेव्हा <hesitation> जावा। बेटार <hesitation> सुरवातील माणसांच्य पूर्वजांचे। जीवाश्म सापडले हे जीवाश्म जावा मधल्या त्रिनिल गावान। एका तरुण डच <hesitation> शरीरशास्त्रया युजीन डुबोइस। एकान हेंन शोधले म्हणून तेका जावा माण आस म्हंटला जात।